د لسو ژوو نومونه د اندازې په حساب باندې لکه مېږی، موږک او پيشۍ، سپی، وزه، غوا، آس، زېبرا، فيل او همداسې <hesitation> نيلي وېل. <hesitation>